Si avissi a scègghiri ntra aviri lu putiri di cuntrullari la menti di l’àutri pirsuni o putiri curari li malatî, senza pinsàrici dui voti, scigghissi lu putiri di curari li malatî. Chissu pirchì cridu ca curari na malatìa è mpurtanti pi la pirsuna malata e si fa filici nun sulu a la pirsuna curata ma macari a li so famigghiari. Mi piacissi aviri stu putiri e curari li malatìi di tutti li pirsuni.